Nte ye a juubee kunuŋ to, nuŋ to moolu, ňiŋ maafeŋ na feŋolu, kabiriŋ kunuŋ i be keeriŋ ne, fo ka naa bii la fo bii moo se a fo noo i kafuta bayiri i ka doolu je jee bii kunuŋ wolu maŋ tara, niŋ i ye wo fo kunuŋ keebaa ye, wo maŋ a loŋ muŋ noŋ wo ti. Bari nuŋ to keebaalu i ka wo, wo maafeŋ na feŋolu maaboo noo le i maŋ tiňaa. Anduŋ nte baamaa, nka a je le, a ka menteŋo, niŋ a ye menteŋ jamaa taa teŋ, a ye a ke kuluŋo kono, a ye a buduka, a ye a buduka teŋ, a ye a buruka, a ye a buruka, i ye jio ke a kaŋ, niŋ a ye a riirii teŋ, i ye a suppa, a la wo jii duuroo, niŋ i ye a suppa i ye a ke palaa kaŋ. i ye a jaa. A ka sinbi le. Niŋ wo sinbita, wo morosiindiŋo i ye wo kuntu teŋ, i ŋanta menteŋ ke la daa woo daa, niŋ i ye a ki jee to a ka menteŋ yaa ki, a, a ka ke menteŋo le ti jee. Saayiŋ faŋ, muŋ ne ye a tinna wo feŋolu, i ka tiaa juuna? Feŋ muŋ ye a loŋ. Ko i te a domo noo la luw kiliŋ a ye baŋ. walla ite a ke noo la ňaa doo ňaama luŋ kiliŋ a ye baŋ. Boŋ niŋ i ye tubaaboolu la ňiŋ ooo feŋlu ke a kaŋ, a ka tariyaa ka tiňaa. Poroodio taata muŋ to aniŋ poroodio maŋ taa muŋ to, i la meelu buka ke kiliŋ ti. A juubee jaboo, nuŋ to jaboolu, aniŋ bii taalu, i maŋ ke kiliŋo ti. Niŋ i ye tubaaboolu la porodio ke muŋ to, ate mee noo la. Bii niŋ i ye pataaoo sene. i ye pataati balinkulu dantaŋ sene jee, balinkulu dantaŋ sene jaŋ. wo doo i ye janbandoo ki jee, ňiŋ doo i maŋ janbandi ki jee. i ye janbandoo ke muŋ to niŋ i ye a bondi turoo ti, sene waatoo. i be toliriŋ jurumoolu le bondi, niŋ a bee maŋ toli woo. Bari i maŋ janbandi ke muŋ to, i ye a laandi ňaamiŋ, i be a tara la wo ňaa. Keebaalu ye ňiŋ bee londoo soto le, i ka a kalikilee. ňiŋ si ke noo teŋ ne. saayiŋ nemu jahasoo naata nna kuolu kono, feŋolu buka mee komi i ňanta mee la ňaamiŋ. Mee nŋa ňiŋ loŋ ne hani bii. moo miŋ ye jaatoo sene, i maŋ janbandi ke a kaŋ, i maŋ porodii doo ke a kaŋ. a danmaŋ, niŋ i ye a laandi. a be mee la le janniŋ a be tiňaa la. Bari jaatoo miŋ ye a loŋ ko, i ye a sanba, iy e a daaňiniŋ porodio danmaŋ ne la fo a taata a menta, niŋ i ye a kati naŋ a baamaa bala, niŋ i ye a laandi, ate mee noo la laariŋ. A be tiňaa la le parisiko mu noŋ, porodio le be a kono. Wo porodio. Ka baluu feŋo minna muŋ ye a loŋ ko a be baluuriŋ a waatoo la. Te niŋ i ye a bondi a bala reki, saayiŋ a la gaarantio banta le. Nunto keebaalu ka a ke wo, wo ňaama. I ka i la maafeŋ na feŋolu maaboo wo le ňaama. I se netetuo taa, i ye a tuu, ee i ye netetuo tabi, niŋ i ye a tabi fo ka baŋ, i ye a jaa fo a ye a jaa. I ye a laandi. I ye a loŋ a la wo ye jeeli, wo. wo be mee la laariŋ wo ňaama le a ye a tara a maŋ tiňaa. Walla i ye ňeo taa i ye a jaandi fo a ye jaa. ye a wo maa laandi. I ye a loŋ. i ye a loŋ wo fanaŋ ka mee le. ňee jaaroolu ka waati jelu le ke ňiŋ marisee to a ye a tarai maŋ tiňaa. Bari a se a tara i si koo ke a kaŋ. niŋ i lafita wo la i be koo le ke la a kaŋ. koo i ye a loŋ wo maŋ ke tubaaboolu la porodii ti. niŋ i ye koo ke a kaŋ, ňiŋ koo ka muŋ ne ke a la. sio, ňiŋ siolu munnu ka loo a kaŋ teŋ, i ka tunboolu ke noo a bala le. a, wo ye a la toloo sababoo ti. Iyoo bari niŋ i ye koo ke a kaŋ teŋ reki, sio fanaŋ maŋ. haaňi wo ňaa. i si a je a si jaa. a si waati jamaa soto noo i bulu, ňiŋ tiňaari feŋolu, tunbu te a maa la, sii te loo la a kaŋ, wo bee te soto noo la jee. Woto ntelu la alifaalu ye i la baluuňaalu seeree le seeree ňaa la miŋ ye a loŋ ko a siwiliiseeta faŋ sahi, a ye a tara janniŋ bii ka sii. Bii doo fanaŋ niŋ ala maŋ tubaaboolu la jooraŋolu feeree dii muŋ na puru i ye wo jooraŋolu mara noo keebaalu ka a ke ňaamiŋ, niŋ i ye a ke wo ňaama sa waa alee, a beteyaata le. Nŋa ňiŋ ne loŋ keebaalu la maafeŋ na feŋolu maraňaa to, kunuŋ, i ka a ke ňaamiŋ. bii duŋ a fele. tubaaboolu ye moolu dahaandi le. I be, i si taa doolu la firigoo kono, i si ke noo i ye seruŋ menteŋo faŋo tara jee, walla seruŋ karootoo wo tara a maŋ tiňaa feŋ na. ňanboo duŋ fanaŋ be wo ňaa. Saayiŋ i ka doolu je le, i ye ňanboo sene, i ye janbandoo ke a kaŋ. ate mee noo la, a be tiňaa la le. Ate mee noo la laariŋ. a be tiňaa la le. keebaalu duŋ ka ňiŋ fanaŋ fo le puru i kana foo ňanboo la, ňanboo ye tara i bulu. bayiri ňanboo, ate mu baluo le ti. A se a je, ňanbi kankaŋ muumee i ye a wutu. i ye karu; muŋ siiyaata jee, i ye wo bee wutu jee, i ye a lese. i ye a jaa fo a ye jaa. Niŋ a jaata, wo munkoo, i se a ke noo moonoo ti. i se a ke noo tuo ti. i lafita a ke la feŋ woo feŋ ne ti, i se a ke noo wo ti. parisiko bii, nka je bii doolu ka fo, doolu ka a ke ňeeleŋo faŋo ti? Ňiŋ aceke, ňanboo loŋ. keebaalu ka wo be ke le nuŋ. wo, puru a ye mee loŋ. bayiri niŋ a tuta ňiŋ na, niŋ i ye a wuri, a be i buloo kono. duŋ niŋ i ye a tu bankoo kono. niŋ a taata, a bi taa. a si tiňaa noo bankoo la fanaŋ. Niŋ a taata a menta reki fo a tanbita meŋo la reki. i lafita a la ňaamiŋ. ite bonofisi baa soto a bala parisiko kuloo be siiyaa la a bala. Iyoo bari i se a, i se a wuri noo, i ye a lese, i ye a jaa, a ye waatoo, ise samaa faŋo baŋ i bulu, a maŋ tiňaa feŋ na. I ye a loŋ wo bee mu seerasiyoŋolu le ti puru ko ka feŋ seeree a ye waati jaŋo soto i bulu. Iyoo, bii duŋ,. moolu maŋ wolu fenke fo saayiŋ nka a je de moolu be muruo la a kaŋ. Aduŋ niŋ nwakkilita doroŋ. bee te ke noo la a ti, bari doolu be ke noo la a ti le. Iyoo, domo kunuŋ keebaalu la domo, maraňaalu to. nŋa ňiŋ ne loŋ jee miŋ ye a loŋ a si domoo siimaayaandi noo a ye a tara a maŋ tiňaa.